Kalau nanaa organik sona ini <hesitation> neme ini <hesitation> pertanian alami tanpa ini tanpa ini bahan kimia boma tanpa pupuk ini buatan. Kalau untuk makanan nonorganik ka sona ala pakai bahan kimia boma pakai ini <hesitation> pupuk kimia.